Ny lafy tsara ny fampiasana solon-tsiramamy sentetika de eo amin'ny resaka ara-bola satria na kely fotsiny ara ny ataonao ao anaty sakafo de efa mamy ilay sakafo, fa ny lafy ratsiny kosa mety hitarika aretina amin'ny maha sentetika azy ary amin'ireo akora simika izay ao anatiny.